د شپژ شمېره ماته د مینې، پاملرنې او کورنۍ نښه ښکاري دا شمېره د خدمت، مهربانۍ او توازن احساس راولي کله چې زه د شپژ شمېرې په اړه فکر کوم د کور، والدینو او د خپلوانو خیال ذهن ته راځي دا شمېره د عاطفې او مسؤلیت سمبول دي